puro ua yaha ino, tla para traostes yeh roma, pero tla para rom eso tzotzomahmeh, es yeh neh nicuparoau tla niquita tlaraca tlolohqueh ino tzotzomahmeh, lo ocupo ariel y ace, por tlica, porque ocachi quisa tlaol ua menos yaca quixacualoua up yeyi up uxa ya onca lavadora, pero antes puro aah eeh yaca icpoucah entonces por eso naha nictiemouah, quenicpouas menos nicpuacas, por eso niccua ace, ariel para rápido chihchipa tzotzomahmeh y uan para nohqui nima maquisa xapoh para amo miaca nictequilia utzintli niccua sente zote, para ca ino pos rápido quixtia ino xapoh, bueno es eso.